Ataoko ampidignana siramamy amin'ny sakafo hohagniko a de <hesitation> sy ôhatra zao ndeha hanao kafe za de sy ataoko maro be izy am'zey tsy mamy be i siramamy ataoko aminazy rehefa andeha hagnano yaourt za de sy ataoko marobe kôa i <hesitation> siramamy aminazy de mihena ny tahan'ny siramamy amin'azy.